Ny fopba andrisiana ny ankizy hanao fanatanjahantena misimisy kokoa de fampahafantarana azy a ny <hesitation> vokatry n- vokatra tsara eo am'fanaovana izany satria miha-matanjaka izy a de miha-ma- ma- maharisika kokoa amin'ny fianarana zay ataony, misokatra ny sainy.